मै पूरा दिनभर मां कम से कम दस घंटा फोन कू इस्तेमाल करदू। अर येमा मी ज्यादातर यूट्यूब इस्तेमाल करदू अपडा पढै कनाले अर अगर मेथे कुछ जानकारी चैणी होली त मै यूट्यूबर गूगल कू इस्तेमाल करदू। एका अलावा मैं अपड मनोरंजन कनाले इंस्टागारम इस्तेमाल करदू।